अगर मोर कति मोर खुद के एक ठो रेस्टोरेंट होतिस तो में दाल भात। साग सब्जी रोटी सलाद अउ हर सब्जी पकातेन फिर सबला ख़िलातेन। आये वाला मन ल ख़िलातें अउ पैसा भी कम लेतेन।